Fá’ dsa e xen ráá’ i <hesitation> i xa ga dxí i kuii gá, la kú i lýn jná jö, jö dsii ro’ i lýn jná a la ka fy i ta lý dseli tyn, lajy sún ba e re éé ra jö dsií ta lɇ dse li tyn la jyn sún to’ tá’ ráá’ dse li tyn, dsii ro’ e llá, xiro’ my éé ro’ e jmíi’ re lɇ re kán jan raa’ xiro’ mý éé’ e jmí’ re lɇ e re ää kä xiñó’ kö táá’ li týn ba dsii, kiela’ ba kuⱥ kö’ dsel tyn la jy sún e re ééra kuⱥ, ‘nɇɇ’ i ni ro ‘nɇɇ’ jö ráá’ i kuii jná re fáá’ra, jiamáá xi xen gá ráá’ i ta lɇ dse tyn.